Nare gana kot amun nambas pana a ling a bina, sin nalik. gana kot pizik i tan, kanaf pana fifty. Gana stat, azaxai, aurua, urul, urulavat, kawatmit, kawiziktul, kawizik faat, kazangaaflu, azangaflu, azaxai, azangaflu urua, azangaflu urul urulavat, azangaflu kawatmit, azangaaflu kawiziksaxa, azangaaflu kawiziktul. azangaaflu kawizikfaat, azangaaflu ma urua, azangaaflu urulavat, azangaaflu uru maurull. nare amun tokples, ga kot amun nambas sin one up to twenty.